Mi preferiscio sempre, m'é ciù cao, viagiâ con i amixi, ò con mæ maio e e mæ figge, pe-o semplice fæto che se ti parti con quarchidun ti gh'æ za pronta a conversaçion, a compagnia e a conversaçion e son i mæximi co-i quæ ti porriæ condividde o regòrdo quande ti torni.